Kiti ki ndaa, kiti nu ñuu ya'a e bueno a kiti ñana jika isu kua kuati jii va'au teyii kajika kiti yua kiti yuka jii este jii, jii conejo ja nani liebre a ja iso kuu kiti yua iso kuti, iso, sii tu isu ku venado ku kiti yua uni ñama te yiiti jikati, ji cabron va'au chi tu na modo tu kunio nujinu tu te ja u'u tavati uu kiti yua ji taka ku iso, iso, iso burru kaka yuga kuu liebre yua, yua kiti yua chi uni ñama te yii te uni kiti yua.